Eme one mai akun sua jenis dandang agu cewe, dandaang hoo tau teneng hang tau teneng wae agu tau kokor apa cee misaln e ise nuru ise- ise nuru se mese ra te suang ga cewe cewe hoo gunan tau cero latung tau pande ikan tau pande kue tau ngoreng ngoreng ise kopi te cero kopi hamin ga eta kos ata mangan ki ga cewe, cewe gami eta kos hoo ga te pake tau teneng mi poli hitu ga pande ute agu pande nuru manuk eme manga acara.